Ба ман маслиҳати ту дар як масъалаи муҳим лозим аст. Ман бисёр фикр кардам, ки бо кӣ сӯҳбат кунам, ва ростӣ, танҳо ба ту бовар дорам. Ту ҳамеша ором, оқил ва ростқавл ҳастӣ. Ман эҳсос мекунам, ки маслиҳати ту ба дилам менишинад. Ҳоло ман дар як марҳилаи қароргирӣ ҳастам. Роҳҳо бисёранд, вале ман намедонам, кадомашро интихоб кунам.